Inemiisi isiklikkõ asjo, tegemiisi määntsegi teknoloogiaga kontrolliq? Olõ-õi eetiline. Tuud es tohtnuq sukugi tetäq. Mu meelest inemiisil piät iks olõma privaatsus.